Pos eso pos, pos yeh non, noconcua pollo, ua nicpuaca cuali, nicpuaca cuali ua yiacah yeh a según eso tictequilia utzintli si san para colto, ua nihniqui nucuas colto ca árroz, pos eso lo lavo bien, lo hecho dentro mi olla ye tic xoctli uan tonces nictequilia utzintli intlalilia albabieno, xonacatl, ua ino yaha uxox, entonce yiaca yobicsib, yiaca yobicsic pos yaca yeh tlatlacuasqueh nopilua noso tlacuas nonomic, pos yaca nictequiliah ua nictemilia árroz, pos es su favorito.